إذا كنت مرشد سياحي، نحب نعرف السياح على معالم مدينتي. نبدأ بالمناطق التاريخية، ثم نروح للأسواق التقليدية. نحب نشارك قصص عن الثقافة المحلية والأطعمة الشهية. نحب نكون مرشد متفاعل، ونعطيهم تجربة فريدة. الهدف هو أن يخرجوا بذكريات جميلة ويرجعوا مرة أخرى.